I Torkia koa da nisan'ny firene farany izay be silamo indrindra Nohon'izay zavatra zay zany da fivavaha islamika no ataondreo ao Anisan'ny fomba amampanao ataondreo any zany ny ramadan sy ny fankalaza ny yoyoso